Ma pelgä, et tuu kõgõ korgõmb mägi jääski mu puult üles ronimaldaq, selle et ma pelgä nii hirmsahe korgust, et ma lihtsält minestä joba edimädse korgõmba kotusõ pääl ärq ja sata alla. Ja tuuperäst ma ei mõistaq mitte kuigimuudu valmistudaq. Et lihtsält nii om ja lootust tegeligult ei olõq.